Siz har doim ovqatlanish uchun eng yaxshi joylarni bilasiz. Meni olib borgan hamma restoranlaringiz, kafelaringiz ovqatlarni juda yaxshi pishirishadi. Hamma ovqatlari har doim menga yoqqan, ayniqsa, shirinliklari, ichimliklari. Har doim men nimani xoxlasam, shuni tayyorlab berishadi. Bunday <hesitation> didga qanday erishgansiz? Qanday qilib shunday ajoyib joylarni kashf qilgansiz? Yoki shahar bo'ylab hamma restoranni aylanib chiqqanmisiz, qaysining ovqati mazali ekanligini bilish uchun?